Iyama kalabari <noise> idana ingi na o kalabari na apu, kalabari na furo anome, ingi kalabari, ida kalabari, inimgba gog-ee abalqmina apu kalabari me ane ipiki fiyei. Yeri ma pakaboye me so yeri ina tubo ma kalabari ane a fiyei. Jein ama bii te ake swate fiye-go ame bikina bibi ane diri dawa wari fo te. Ane ofori kalabari na bii me ane afiye kenge ma kalabari, kalabari me ane ibiteim ama, kalabari bo be o mu anga mu anga o tomnina toru finjie kalabari bone ora mie-ye go-ge-e tomi na bu kiri were, kalabari bobe ane inke asin ye mai krama bekinbo gbala kala bari bo ofiafia laram were, mimi osibe bio emi ani kuma kalabari bobe o anangaga bra me piki japu aman gaga bra na kikara kalabari bo erebo sime ba kuma, kalabari oyibo erebo sme ba kuma bien be tomi kiri o ara mini fori ma ba abigea a mie penbe erebo tubo eriwere a biye o mu gbola ani roarime i de isime bra, ani tubo ma ide asine bra, te i tomi derima te mo gbola ba.